Ndesa, ndesa trasnu, ndoko, membrillo, manzana, <hesitation> tikue, este ndesa, ñkapulin ndida ñxu naku, ñta xa iyo yara, ñnunu ñya iyoñi ko ñnuwixi kué iyoñi te ñnu ñini iyo ñika klasi frutu, ko ñosa te ñxu ko ña kua xa iyo yara.